Makna makwe da uniya kaka <noise> hahel ina chunda dadau ka ko dadowa dauka kagsa lwmun kwara aini bagwa jeb dadotsi makukaya kaka ko unde d ghuma bagwa melthanda rashida da ghun ka dan dadots makana zhoral na manhhanya ivnng macula nana lamun gulene sasa ivnn kure sad ta mogla dzohiyuwa mogla unda shidna na makwarahana gola na zhor natimanaka bagwa dowo makwe di <hesitation> ina dakwor yadna bagwa makule dadouka azhara alan alana dine wahalan mbine wa alan alan din alarghere alarhabuwa alarheya gola ko hahan da vlanu natin awa na hankala mbatan makwa mammye kulula golma sasima kachewa ine <hesitation> nana kowa zharranata nana undar haka na undarhaka zharka ama jeb da mghaga makiya ala kap lanlan kaka ko dadan dzlf sira ta makwa mbatanye dzit bulu nan nghaka umlaahide hakwa makiwa suwane miya duba na na na duba agha wina va inana kaka dakor bulak kaka nan nghakana vaghana arda uzhin damewe nagh da kyef mak kif kif kif tfa nabana anan tapatantopa aida tapatabuku ama Bagwa sarinake yadok dada <hesitation> inana mana ina dulvawatiya da inana dakor yadda na lataka dzivvana a nane dowinya haka dzagha da vla melahana dada nane dowinya a inana hakagh kortasyawa se jebat tabaka ndil nyinna pede dawaka anhankale awana wan kaza kaza nana na navayana vanbet chi kani kona njide da njot kagh nda makma nat damala shikeb mewa makwa ane da tsamat ta tsamaka chewa nma mghya ahare ko mghga haghhgwa da sasimaha ama duhida ba wama vamak kaka dakora se kfkala tn gagomaka ta arta kagh ta ndr kura giva da kyafa fta maka wa giva danubuwa maya mayana kek nga nu nga muleke ghana ghba inna tennya katsala ama bagwa ossinaka ina na tmogna gzagha na’inana talabagh talabagh ka a kara inana unda shide ana kona lan mbiniya a alan mbin kaza kana na dawaka tana dawaka tana dawaka tana sena nghachewa a namabo na’ inana kaka bagwaba ka kaka da katsalana dabugure kaka nan nghaka manae takor ghga hgataka dam makaya mna kakala bagwa mame kor ghgga wanna kaka kabi daddana nago smuh smuh dadzaghan In in szagha kalhip kalhrpan dada mame darra tghuva ghgh eto katasala e kovambet daghumuaka mak ya na kagh mmana uhta ka siragh ahdiya bagwa haka dowa kagh ma dzaghe ka tazhu anana mog minna neche da klche neche da kl neche na’ina t mog hidit che zhorche ina mog alan, min mog miman dinna tap ka gh dzaghaka ta dat zhuu enano amog minna neche dakl neche, mina tmog hidifche shorche ina mog minon dinna tap kagl lata dan dzivvna ainihin che kaghma sasi naka sakutanda da inan sakuta nda da mssatache da sinata ku ama bagwa zhorka kwara kag dad mghgana nagu chat kware kag dad mghga nan nghaka dada ta wuwa mghgana eto damala dada ko ngawa neche gwada ama ko na uzhannya zugume kana vana damala mine dadib cho kaka kakka danala minno dob makwa a ko njide ta njd kurna da makwa ka haka til dan dwadin bagwa damala minine zharche a ghwerra damala mine zhorke a gmita mad ginita kaza kaza ka e naya manna e mine kor ghga bagwa mine kor ghga e kagh minane fanta gharnyagh dammaya katsala e tap kekna dan mghgs kor marma kagh manana nase inunda kwara kwarache na inunda kwara kwarade <hesitation> laftaka dagt diya ka ka afa ghan kaghma dzaka na hahd inunda kwara hanye bagwa kwaranaf kwara makwe mitin hadiya gol hank or na Navaya navayadakagh vavaya kaghma eto bagwa haka dou lata mintin hadiya korhan nda hausanawa dama ghganda kor mama liganutaka domidiya kovanbet daughwanku makwa ngome ko vambet harkala makwa ghganda ah mine kor ghga gola yadina hadi korna ambada dakh makunu kaghma da ghbamatal jig katsala jig lataka dandziva ama nga nghaka dade kor a dadzata dad a tukor dad tana kaza a agha kak dadna aa ka makwa tonaya mna pdaka rganaya hahda ina dakorka nan nghakana inunda da magata magakana cha inavaya kanawuwe damog keslyin a ko dadamunye sangagh tina giya nedamogchi bagwa haka nda inawu hahdh sudova ko sdi han kombet uma tagh maglna hahd sudov dodz daghwacha unda shida inana na nshaka makuse a ivla tn gwada inana agha ume da unina itsa sudova anken itsa sudova inana a dawa dawaka ko dad ngnne inarha bewa ko ghana dadda ghana mamma harha bew ama unda shide nana anga paghafta mak ndilnyine nagh kor mak inanna ko nda kwabaka da vlantavlaka da tsamatha tsaka kathan nana kusarantachewa na ankena na ama sudova vita shidna napalampalama gha ha inan dzka du nega domogla kana uma ghuna nana hainan dzwa du kak Pata ghavfta kona ndanechka vlantaka anga paghavsate mak ngh afta mak nghaffta mak masharidina a nanana da fatafangudufe ko klffin kl tana da fatafa ngu ddufa kaka ama umla shide ama hadi ndachewa kaka dzadza sana vaghana ewa ghe pchla andzuka inahalache tase avlagha na sukogh umana kasha yots sudova meche sukogha umana kagha tots sudova meche sukogha umana a agha ina va kimbake a kada gracgaghaana aghache kaka ko- korbo ama sukoghomana baduba neme had avladunsa kak nagh kyalenlennyaka to padaka taya pede guvraka dots maka davla baga da chepka siri avkghama vr tap kaka a jebi a kaza kaza nabi kakabo bagwa damaline jefi taghan minagha enaya vraka kllafta funka an thanbaraktaya guvra pogh mak ndelnyin vrahana to nan nghaka tap puta puta tukwa hasha hkna kak pughuf gwadin daf gat karma pom paghaka gwandin tikwa hacha hkna kak pghaffa ehadinna had wai heguwadiana adada bada da da dzovl tina vaghana anana bewa to tuaul gamayamama guvia dadow ko anthambebe kda mog palam palamache kaka nagh inana bagwa Zazache tinnaya nagu jeb maka aa to tiutabocxh dadaunda gulanye inana hant inadzas hurwa mog umlache shite gu mana kada kaghe kaka tab nafgu ko alahunda vaguleh ghkehhama kasaka gra alahunda da pagh tile damdiys nauaghama kagh bewo dotsuwa aa'a kake umlashutans bako nako ko naghvat nache kag nech dajebna ko maknana makwa a kaza kaza gouna eto to makunama vaghana kai na irini hankalaanda sinakana nedechewo ko ena vaghana neche va shawaluk makuna kada shawaluka makara kada bagula kaukachi bawo do kor kar kai inangok to bubok kaka bagwa zhorka dab kamar makwe shawachuka gola to makwe ko marakuche ko lala ndo che marakwe daka dakatatabuku dada dokse tabsa vir ikwe dab dakse tabga ghyele bukwa vir duka ka kaghkam lalaka ta bula ma dsa vir duka kaghmna bagula todseche baggula to kaka alaha alahun alahana ghuladhema tikuk hasha hkna kaka paghf ghladine bagula zazch tuma alalana chipa to ndsa kiftaka ama paghab ka tanawa duba wa in Ina vaghanaa kasuk tala kasuk hasha makbo na an kasuk hasha a dow douk dowitana sinaka chuwa kata ala muta bawo sinaka chuwa mar haya, maar haya bowo kada umla kanta usuka tsakya kada unda shilma thethgha inova hudive tikwa hasha inech tsataya nemakaagh duda a dughwa mika da zhoriya kaka dzau kaka daadaftana dfdaka dan drve kabuwaka da klf ghanye amdiya vaghana tikam ngutute kabuma ura dasabtaka bi yayaka watu ushua ndeche kams homibu haba haba kana har inahanma da katatat, ama bagwa thinthaka an ina vaghana paghab paghaka inank ndilnyina chipa ha inanuwa balek kaka kllattena vausaka ahaunyash kana hina hina hankalagha ama dabaska tana damale koryandna ala chipa to kaka dabaskata mutoulo, to bi kafkala ka marakak mina marakwa mina kor ghga bi kafkala kaulo dada hadanatta baga virduko ndina hiahana gabadayana dadzirka